يمكن يمكن أنا نتخيلو يمكن للآلات بيش تنتجو الفن ووو الفن موش چهد بشري بشكل أساسي لا لا لا لا أنا هاكا عندي أناااااااا نحس إن حتى الآلات تنتج فن حتى الفن حويچه حتى البشر مينچمش ينتچها أصلا.